Дар ҷаҳони имрӯза бе технология зиндагӣ кардан хеле душвор аст, зеро технология қариб дар ҳар ҷанбаи ҳаёти мо аз муошират ва нақлиёт то тандурустӣ ва истеҳсоли хӯрок нақши калон дорад. Аммо баъзе ҷомеаҳо ва одамон ҳастанд, ки мехоҳанд бо технологияҳои камтар зиндагӣ кунанд ва ба усулҳои анъанавӣ, мисли кишоварзӣ, асбобҳои дастӣ ва муоширати рӯ ба рӯ рӯ овардаанд. Ин гуна тарзи зиндагӣ имконпазир аст, вале ба тағйироти зиёд ва эҳтимоли зиёд ба камбудиҳо оварда мерасонад.